toni mesazi so ma zanni nu ni zanni a muyɛsi lo naso ma tawe a wee yirawe aro sɛ mi tonu paseke ɓa yiro o a detɛktif nu nɛ wee a so ɓa nucoza biye-ro wa wee biye-ro naso hero naso va tomu besosi o we a zun a piri'a a zun mɛ ho mesazi so yi yɔrɔnɛ obe yɛrɛ mi vɛ ji to muyɛsi oma we ji